Jee kuttan ke aneko prakaar hai. Niche mukhiya kuttan ke naam deet hay. German shepherd, labdidor, golden ritber, pag, doveran bheegal, saiverian, haskipitbull, sehetjiyu, dalmegian, chehua, bull dog, gratdan, pomerian, basit, howns, border kolli, alaspam mlamiyut, gehaund ya sb prasidh kuttan ka naam hoat hay. Kutta prajati adhik vividhta rakhe.